كاتب شاطر يعني قارئ جيد بمعنى حاول إن إنت تقرا كتير وتقرا في مجالات مختلفة وبرضه تمارس الكتابة يوميًا كل يوم تكتب حاجة وياريت لو تعرضها على حد من المراجعين اللي هما الناس التقيلة يدوك تعليقات وإنت تعدلها وتتطور مع الوقت.